انا نعتقد اننا ما نصلحش للخدمة اللي تتطلب بان العمل اليدوي الشاق او <hesitation> الرتيب يعني كيف الخدمة في المصانع او الخدمة الروتينية اللي ما فيهاش يعني اي تجديد، حاجات اياها ما- ما نفضلش اننا نخدم فيها لان انا مش هنقدم حاجة يعني مفيدة للخدمة ياه فلهذا منحبش اننا نخدم فيها